بحب الموسيقا الكلاسيك والهاديه لاني بحب الاستجمام والاسترخاء-بحب اسمعها وانا لوحدي لما بكون عايزه-اهدي-نفسي <hesitation> اريح دماغي-بتكون افضل